Kulkas nege ene ma fungsi nege ge soka nyao, soka uge, supaya uge ge ena ham ifa, nyao ge ena jira ifa, soka ngam, dabu-dabu, supaya ena tahan, tahan ena ham ifa